Bueno, este refriigerador nu chií, buuno kaajitora jenorara nu chií chuuvara jenorara nu íoo tou ñtuuyou, chuuvara jenorara naa maa jii, naa koo vaa te este, chiíi nuu chiíi ko kuu a vees kaajira jenora te naa nuu ñiiñ te kaachura ñii refriigerador en naa este koo vaa te cheaa, cheaa jenorara kutéi buuno kuu no chiiñ ñí ntucha avees kiiñ in hora jia nuu, añii este faa techuutou in bode luli ñtucha nu refriigerador nu kuu viñí chií te kaajee kaajira jenorara.